Enkau rek kumom katou kume ei. memang nyaku pa adri meam pa tudu nera n tinutuan ka pa sinari. dua kekanen ni tu memang kepaat kurumen. apalagi tinutuan nitu satu woendo kampe ku <hesitation> pinolomoni kaawu wo mange e- mange e u sende gedi mange u kangko, san tempo kan papangeleken sa kuweit kan pa telesen mekan mas madangkoi. tan tempo memang musti pangeleken <hesitation> sanenaan kaluasa ta biasen kaluasa ti, <hesitation> pina kue muse karenden muse manen kaluasa tan sapa kuan u- un kankong wow u badina badina nitu u <hesitation> sendeen denikna wadina ni tu papangelekan man. wo satu siniwon wangein tou wene wo tu pasu p <hesitation> sinedak sedap si newo wo <hesitation> tu kanen nange kan <hesitation> sedap pange nawak kei selain nitu sebelum kampe mange- sebelum mange makyang yas winadi moni tu woni tu memang en kekanen um kepaat ku. teintukan senari yon sinari yei sio remian um- um <hesitation> bahan pesisiapan wo mesesiwon nitu. koman ngee dudut kosi miwoe uno sumiwoe u mene- menge- mengelek umbasna, mengelek u- u umbenten um petutua nitu. um mangelek u- u daong denikna mpepe wetu tun teto dan ti tu dudut pe endon tu dei dumaput, wo akat tu siwon nange. jadi memang sa sinari sedap tan nitu memang musi sio empepakyangen akar tu toro kanen.